Huunde ɓurde haawnaade meeɗde heɓde kam ko weemde. Galle amin, to njahannoomi ñande fof, kikiiɗe gooto ngarmi tan mbeemmi. ndonkumi fof anndude to galle oo hetti. Ñande mun, mi haawaama haa ɓurti.